L’aspirapolviri servir sa të rnarsh drudhe, sa të rnarsh pluhurac ka dheu, ka- sa të netosh tapitet, sa të netosh dheun in generali e sa të veç e hish tek ata vende te ku pluhuraci vete vuhet çë ngë mënd pullicjarsh me një copë.